Faa mindah kọng kọng gha akpen pam. Ibom owop mẹ e, ọgwọọmi owobha. Ekpang ewobra. okhima aka owobha. Nbeni di iraa nwoni edung ndoma, ewu dọk dọk ekpang do ẹmẹ daghum azam kọng- kpọng. che chimi'nchi. Ogbe wani otogha okhimoka nkhok bishit. ndap-odap. Nsii okhimaka frui. Nsii okhimaka kwe edible, mbok. Nsi okhimaka nwoma. Edung ham ọbọk kpongẹnẹ bhẹ ekpang ọmana okhim-aka e. Mando kwa nsi che e. Nchi yara vaa pam. And ọtọk ffa ọmọ dak gham ode eh edung. Edung ndoma madi sa nwọn chẹ ntọgha che nkem ayok etọma bishit, nkema vaa pam bishit. Mbi o, ọnọng ọkwọp ke ekaraden mbẹ ayi kwu mochi edung e. Ọnọng orengha odim-loọk, ikwabọk ayi kwu mo cha edung e isisiha nnamamam ayi kwu mọ chi edung e. And mọ ọchatọkffa odahi gham dọk ẹkpang wobha no ogbe kwabinna bẹ ma wọbha ẹkpang ndoma khẹ ekpe kpebha e. Ekpang ndoma si ahugh che bishit. akema ayok etemma akema ayok etomma bishit etomma akema ayok etomma bishit che di iwa ene de cha ekpebha e. And ndomanya cha ekpebha che eme bọhọ, min mo otima ọbọhẹbhọrr e. Edung de ede chẹ ẹchọgha cha achi adọbhọdọp che di ede edung e. Khẹ otem kwa ekpo mbo manya biishit. Ogwọmi ọnọng-ọnọng ohama ọtọk faa omo daghọ e. Ayok bani agwọmi ba adaghibe but kham madi nwop ma akhimoka wor obhehi ọbọk ozame, ohuri bi Saa nda nkeri bitaghu, mbi etung nda before nda mgba che bishit yina si ekwe ebi ha manda iwura nhokhi okhinoka nwa ọghọkh iwura oko byia e. Iwura nkhoshi okhohi okhimaka nwa, ndap ọdap. Imffruẹ bishit. Ira oko obijia e. ira nkhohi okhimaka nwa. nna. ndap ohuribi edung ghẹ mada ewop mẹ cha ekpo pyẹ enetong edibhi ndoma. edung ndoma khẹ egha e. But okhimaka, khe oduk duk kha dughẹ. Ghẹ wosii ghe ede nhami e. manya ochatọk, ichatomi ma bishit ẹ. ọwọmi obro ode nhomi dọk ogwomi. Oduk-duk kha aduk sa wobha mẹ affora ghẹ ebharr-khebhar. Ogwomi obro ode ochatok ffe ekpebha fin beni fii idi ihira atima abokheloot ẹ ọgwomi ode ochatok ffe ekpebhae. Mbo, echem kangha nda, wa abi nna orori bi bẹh bọhewot, osogha ibọm ogba bishit okang-okang. Ogberi ehọhowa onang oyok nwa sa ffe obengha bse bishit. Mo otem nwoma kwa ochatok nfoma. Ocha-tok manya bishit ode otok ffa anang onong awon anang ọnọng etem edame. Ode otok ffi cha ọtọkhọ ọchatọk nvoma anang ọnọng hyan. Asoha edah chọ ha ibinokpabi. ode oto ffa anang onong hyna, anang otubhe sesena ochatok, ochatok nwoma odamẹ etem man si si ma even otubhesesena nwoma hoghorama e. Di mo rengha orengha orangha orengha ojima oghọm nwa kw’ iwa ananghe ochatọk ma e. So ochatok ọde otok ffo ghohi mana akpen. ochatok ode otok fin mgba awop meh ghabe aki enya cho ndabha ma se ma akpa. Enya ndoma nse aham ba awoma che biishit aji ghii re rek e. Asoha ochatatok eh achi ma adọp. Enya ndoma adok khe achibhi e. adik kwo oyin ghe etengha ode bii sa ana sọrr ayimo yima e. agbe wani abina assa awona assi pọ. Mbeni si iwura acho ọtọk moma anungha da aka dobha e. Awoma assi pọr bishit akwa yima, ana asi por nwoma da aka dobha ana riri ibi nisa anana ada aregha ansa e. Mbeni bi ida akbọ ọchatok ffo acha dobhe. Ochatok ffọr dagho okwobha odim kwa ham ma oghem essangha ma. Ojinong ohama ochatok dem ffo odaghe e. Di ffa okwo piri obi ho ayi ogwomi omo daghum o, mo khami ogwomi mẹh o? Ogwomi owop meh, ofori weh bishit. okang ma hebharr-hebbarr obi odim kwam oben bo ochi ochatok ffo odaghe e. Mando si kwo okima ogwomi nwoma ossina onanghe ochi. Ayok bani ode edung e. Eh ham ogwomi ham omo dame. odim kwo e mbeni kha odim kwee. Mando si kwa atoha otok nwoma a johi bi chek chek, chek. mada ajohi ffe mch e, igbi ffa arranghe obifenghi bi bya. Ochatok nvo oko bya e. Aduk ma khe bharr khebhar da ama dume, ake edibhi anona e. Mbeni di iwura odim kwo obeni bi mo chi edung e kha eden cha ochatok e mando kwa asii bishit akwa abere. E; ochatok. nwa ffi iwura mbeni ma a rong bi fe oke ebharr ebharr obya? Obi ihira njoho jini e. Njohi bii sehe sehe sehe. Mande kwa abi nna ama assi e ochatok fa anong ono chi ghebharri ghebharr e. And oyok kwo odaghi ehi ibom gha agboha awoni biishit Ode ghe ogbe kwa abi itta, ada bhaa anying yengi akwa akhok büshit meh erengha e. ogbe nwo mi iwo-wona mo osima orongha e. Ada gbenaghe ayeng-nyengi tara egbe ha sera. e aka kwongha a. anana ma ibom ffa odim ogbe wani. ho ogbe kwa man n khe anna mann khe chi. Che ọgbe kwa abi itta otara abi inna ana mingha achi e. Odo okhogha ayenye bomma bishit okhe odim kwe ma abom. Amd madi ohẹ mẹh ta ochi ffe orungha. Ochatok invo ma odam etem. Mbemi da assi ffa odughe e. Macha ham okhimaka omo daghim me e. Ghe kwu mii gbak ma e onong. Onong kwa abeh loo odim kwọ abeni bi mayina, mbenbi ncha ochatok dem nua, ananghe nvoma ffo odaghe e. khe gha aghangha e. iffa ode me, da ochi ffe, atem che dire e. iffa ode me ochi ffe kha ewu cho oshini obro ororr ochatok nvoma, ayo asii ffe khe abharr khe abharr ananghe e iffa ochi e. Mando kwa ochatok ode eh. Ochatok oghalohinden. Asoha ochatok ma. onong ogbanaka kwo owop ka owon. Abi ah ogbanaka nwa kwam, ogwomi wono odaghe sam eh. mando kwa akpara ogwomi kwo ̣. Akhoghe maa si ma otami. Egwomi bina e. Edami gho okangha! Ajeh egwomini bina ndoma, asoma achena agbanaka kwo. And ana osisomi asomo o obi ta nnengha ogwomi. nwo abebe, ochatok nva abebe nda nne ogbana ka kwam khi iyamomo yong, kho ochon ntha heh e. Mando si sa atima ogwomi nwoma aza mbeni da ochata okhibhi nden e